والله راح احاول انه اذا عندي كتاب اكعد اقرالي كتاب او مثلا عندي لعبة بالموبايل العبها او اخابر اهلي اخابر صديقاتي وهمينه اكعد اتفرج على الناس رايحين جايين يعني هالاشياء